<audio distortion> gny leguma afaka atao solon'ny gny hena ohatsy zao da gny pomme de terre gny ovy, io zao gny mahasolo voalohany. Magnaraky anizay azo atao avao koa gny mampihina mihina lojy atao solon'ny gny hena.